والله اذا واحد يعني خيروه انه عنده طباخ خاص او سايق خاص يمكن اختار سايق لان اني من اسوق حيل اتوتر الاغبياء اللي بالشارع هواي ويكسرون ويسببلي توتر مو مثل الاكل والاكل واحد من ايده شوية استنظفه مو مثل انه واحد يطبخلي فاعتقد انه اذا عندي سايق خاص ياريت والله حتى ما اضطر للتوتر كلما اطلع وكلما اروح واجي